Epɛ dɛ edze software bi gu wo kasaanoma no do a idzi kan twe software no wͻ bea kor a epɛ dɛ etwe no no. Etwe no dɛm wie a ibuei software no wͻ wo kasaanoma no do na afei bea ibohu install no nna abͻ install no do ma software no ebogu wo foon no do.